el chikop chuwa re'en el chikop chuwa' re'en rimal kechuknek kikb'an chiwek kikb'ancruzadom kika'n xurkon, b'antaj xurkon kab'an qawa'n, b'antaj la wa'an re chinooj, qawaj chek qakinaq' qaqawaj chek qak'uum vay kipe chek tiempo re miich' kipe chek tiempo re ka'muul y kela' li keej el keej kichakan wii' chaqan kikk'ama' qasii' chu' juyoob' kiib' wult kikqaqnij chu juyoob' keb'eek las siete de la mañana ketotjek che nikyaj q'iij ela' kichaak li keej kikb'ilij qasii' y kikb'ilij qachaj.